To'g'risini aytsam men bo'yinbog' boylashni bilmayman. Atrofimda faqat dadam bo'yinbog' bog'laydilar. Chunki ular davlat ishida ishlaydilar va har kun bo'yinbog' boylab kastum shim kiyib yurishga odatlanganlar.